Ny fizakàgna ampiasaiko agnatin'ny fianakaviako ndraika dia eo amin'ny, tsy dia maro fa dia roa eo fotsiny: a <hesitation> teny malagasy moa mazava ho azy a, dia teny frantsay. Dia raha ohatra samy amin'ny lehibe ma aminay ao a, dia fiteny malagasy a no ampiasaignay samy lehibe. Dia raha ôtrany zareo samy zaza majinika, amin'ny zareo mbola mianatra dia français no tena ampiasain'ny zaza majinika zany.